<noise> Karazagne sakisaky lagniko isan-kerignandro misy eo amin'ny karazagny telo: nem da sambôsy, da katilesy da isake mihigna iaho mahalagny irakiraiky amindreo aby, izany hoe fito e sambôsy, da fito koa i katilesy, da koa zay ko i nem ah fito, zay.